A̱ ka̱ wulme gwe a lamti mani go tik ɗe mbol. Mbol wo akwai na̱ kiɗi kiɗi wulme jwe nami nalti gwasa̱n wo na̱k tla ka̱n sa̱ni, nami wo sa̱ man tl ama kangwe ka pi go se mbol, se mbol pa̱l yeke se ta̱ gopti se ta̱ desti kuma yek laki ama ana lamti gwasi. A ti wo ta̱ ɓanti ilgon so, ta̱ ɓanti wulme gon so, ko ma̱n nalti gwasi hatta wul ze, wul ze mago ka yen mbol na domin a taɓa yenti, ka̱ ze ka̱n mbollu su ze go se na̱k cit na̱ gaa ama yek ta̱ su yek ta̱ gop yek ta̱ ilgwe ni ka̱ ze wu twe. So a lam mbol sabona̱ yanayi nda̱lti gwasi yanayi lu ka̱ <hesitation> yal gwasi kangwe nwa gwas ni wu a lamti domin ti wo ɓanti cit so. A ti wo koma̱n apti ga̱, koma̱n apti ga̱ wulme koma̱n nda̱lti gwasi, ko da ta̱ni ka̱n ta̱ni ama ka yen mbol tinkarati a kuma go karshe wo, ham yek laki pamma a pita yenti ka̱ wul yenti ka̱ yen mbol wugo ta mul atl ka ata̱- ata̱- ata̱ceka̱t wulme koma̱n nalti gwasi gon wo ta̱ɓa desti pamma wu ta̱ nda a atli ga̱ nde don ta̱k yeni ɗa a wei yeke? Don ta̱k ɗa A wei a'a ga̱n go ndat ka̱n ta̱ nda, ɓotlka̱n ka̱ nit ɗa a nda̱lti ka̱ nit ɗa. To yek laki a na lamti a lam mbol sosai sabona̱ yeke sabona̱ kan ga̱ nda̱lt gwasi. Ngetl gwas wo na̱k ka̱n ni asa̱n gwas wo na̱n ka̱n amo yal gwas kawai mago yek ka̱n a pita yenti. Yanayi yal gwasi kangwe nya pa̱lti wu. Aa ka̱ ka̱ yenti sosai ka yeni wo ka̱ yal gwas wo nya pa̱lit ilgon sut ten kaal na̱k ge ma̱dla̱n gwe <hesitation> yitlet ngetl ka̱wu. To, nuka̱n hal mbadl gwas lil wu gwa ka kumti ta̱ na maati na̱ ngusi ka kumti ta̱ na maati na̱ ngusi, kota̱ ka̱ dlo me kota̱ ten dii atli kota̱ ka̱ ze nuka̱n ka kum mbol na ta maati musamman gwe ta̱ yili yek ba̱ta̱ mbi ilgwe ta <hesitation> ta ndesti ata̱ ngukti sowu. To, hal ka̱ mbitɗu go ka kumi ta na gusnani ta na maati, to a lam mbol sosai ka̱ wulme gwe a lamti mani go tik ɗe mbol. don a mo aɓa yeni go <hesitation> kangwe ɗe paa we pa̱t gwas ni wu, yek laki a mo a lamti. A kangwe ɗe paa we ata̱ ni wu yek laki a mo a lamti, kangwe ɗe wo <hesitation> nda̱lti gwas kawei nda̱lti gwas ka̱ ta̱mi ɗa. Domin yekke a ɓa yeni go a mo baman baman dla̱mti a wuli ɗe ilgon nda̱l na̱k mbol so A yisi kiɗi kiɗi wul wul ze niɗa, jwe ɗe pa we ka̱ ze ka̱n asa̱ da̱mi wu kiɗi kiɗi, ama aɓa yeni go sa̱ nda̱l na̱k mbol so, an de na̱ yenti gini na̱ lokoci a ɓotlka̱n zuwa a nda yenti <hesitation> illa̱ yeni ka̱ waya ko ka̱ tibi a ɓo taɓa yenti ka̱ lu gwe wulme gon yek ta̱ ndes mbol sabona̱ nda̱lti gwasi yek tlot wu so. Seko ta̱ ma̱n mboti ko ma̱n pa̱si ko ma̱n wul mbutli ta̱s mboti ama a mo a ɓo taɓa yenti wulme gwe ɗe pa wo we ga̱n go ta̱ gop mbol na̱ nda̱lti gwasi yek ta̱ calti yek ta̱ pa̱lit na̱k ge a ɓo taɓa yenti so. Don nuka̱n a lamti sabona̱ yeke? Sabona̱ yanayi gwasi sabona̱ nda̱lti gwasi sabona̱ ti wo ko woni wulme ti wo ta̱ cit ɓanti so musamman ta̱s mosi ɗe lop, musamman ta̱s mosi ɗe lop. Ɗe hal kun ɗe sa̱ mosi ɗelop go to ka yen ka yen garki mago sa te ka̱si yek sa̱ pasasi balla̱ntane ma ace sa̱ wonti. A ilgwe ci ɓanti tet ka̱ti yek game lamti gwas ɗe a lamti gwas go yek ɗe ge go ase ga̱ ma̱dli ka̱n yek ta̱ zi yen ɓo yen kangwe yeni wo ta tli wu Ilgon a ɗam malti so ko njet, aba̱ ilgon mbuki ta̱s ɗam nja malti so ko njet. Domin yanayi nda̱lti gwasi yanayi ka̱ kangwe ta̱ ni ɗe paa we ti wo tik ɗe shaksh <hesitation> tik ɗe kap ba man wulti ɗe tik ɗe guu, guu ga̱ wulme domin ti wo tik ɗe ma̱n dla̱mti a ko wokko kumi. Maˈana wo yek ɗe tikka pa̱l ilgwe ta̱ yen dama wu ko ka̱ sa'i yeke. A kwai na̱ jon ɗe mbe ɗe, asa̱ mbesi ɗe a kwai na̱ jon asa̱ mbesi ma̱n zane zane ɗa̱n ten kaal ka asa̱ mbesi <hesitation> zhaki me, to ɓe apti gwasa̱n ama koma̱n apti gwasa̱n ama ka yen mbol gwa ta suk tlwesi cina ka. Ta̱ nisi ma tlot cina ka ka yeni wo ta̱ desti yi. Ka yeni wo ta̱ <hesitation> ta̱ tli toɗi ta̱ gop wulme aɗe ka̱ yal. Duk asa̱n gwas ɗe ka̱ yisi go ta̱ mot suk <hesitation> mbik gwasi ta yilli suk nuka̱n ta yilli. Kapa̱n ta̱k wule ilgon go ka yen illu ta̱ ɓal atli, zopsi wulme gon ɓal atli. A gom pamma go si wo na mi wo a yisi shin gwasa̱n so, nuka̱n sa̱ni na̱k tla ma̱n kiɗi kiɗi no jon. Si wo a yissi so, a yis shin gwasa̱n so ama e nalti gwasa̱n ama nuka̱n <hesitation> ka yeni wo mbol te ka̱ti. A ka̱ yeni wo ta̱ pa̱l ilgwe ɗe paa ta̱ ta̱ lami ɗe ta̱s ta̱s tlo gon ta̱ mbi A ti wo ilgwe ta̱na̱n ɗat go ti wo wulme ka̱n ata̱ ci, aɓa taɓa yenti aa ta̱ na cit taɓo ko <hesitation> ta̱ na cit me so, ama wulme ka̱n a ta̱ ɓotli ɗe ta̱s ci. So a lam mbol sosai domin yanayi gwasi yanayi nda̱lti gwasi, yanayi gwe ɗe pa ti wo ba̱ man ɓanti ka̱ sogo a lamti ka̱ man wulme na̱ sauran wulme